Raha nahazo tamin’ny loteria aho an dia mipetraka kely mihitsy aloha mandinika hoe tena misy ve izany zavatra izany fa tsy manofy aho. Dia rehefa hitako fa tsy manofy aho an dia manomboka miheritreritra amin’izay aho hoe ho ataoko inona daholo ilay vola azoko. Mazava ho azy moa izany fa <hesitation> mety ho hajanoko ny asako na mety ho tohizako ihany fa <hesitation> ataoko karazana fialam-boly sisa ilay izy fa tsy fitadiavam-bola intsony. Dia <hesitation> mieritreritra aho hoe inona avy no hovidiako an, iza no hozaraiko vola, iza no ho ampiako an. Miantso ny fianakaviako akaiky aho aloha hitantarako ny zava-tsoa nahazo ahy.